Oyi dia ba alman ra see ,taradisiɔn ra cururu minbini, ɛh li taradisiɔn nɛ ba wero la nuwi dɛ sɔrsiɛre ,din be cii ba se matete ,li wozomɛ so a peremiɛ mɛɛ. Don ba mi cansan din bena.